bílasalar hafa reynt að skila bílum til bílaleigunnar í gær og í dag svik ná yfir mun lengra tímabil en forsvarsmenn fyrirtækisins hafa þegar viðurkennt Arion banki þarf hugsanlega að hækka útlánavexti vegna bankaskattsins segir forstjóri bankans sem vonaðist eftir meiri hagnaði hann skilur vel gagnrýni á há laun bankastjóra forstjóri Íslandsbanka tekur undir það hinir lægst launuðu í samfélaginu

geta ekki borið ábyrgð á stöðugleikanum sagði forsætisráðherra á viðskiptaþingi í dag stjórnendur verði að sýna ábyrgð þegar kemur að launum þeirra hæst settu á meðan vannæring og hungur hrjá milljónir liggja matarbirgðir undir skemmdum í hafnarborginni

Hodeida vonir standa til að hægt verði að koma matnum í réttar hendur eftir

allt að áttatíu prósentum af eftirspurn hér á landi en eiga langt í land á stórum dögum eins og

og konudegi ég er ekki jafn viðkvæm og aðrir fyrir þyrnum rósarinnar segir garðyrkjufræðingur

gagnvart þeim sem keyptu notaða bíla af fyrirtækinu ná yfir mun lengra tímabil en forsvarsmenn

hafa viðurkennt bílasalar sem hafa haft bíla frá fyrirtækinu til sölu hafa í gær og í dag reynt að skila bílunum gögn sem fréttaskýringaþátturinn Kveikur er með sýna að átt hafi verið við kílómetrastöðu í bílum fyrirtækisins frá tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og sextán hið minnsta kveikur fékk gögnin afhent frá fyrrverandi starfsmanni bílaleigunnar en þau eiga uppruna sinn í tölvukerfi hennar elsta dæmið sem er að finna í gögnunum

þegar var spólað til baka um tæplega tuttugu þúsund kílómetra nýjasta dæmið er frá tvö þúsund og sextán þegar

bifreiðar var spólað til baka um rúmlega fjörutíu þúsund kílómetra gögnin bera það einnig með sér að minnst þrír af lykilstjórnendum

persónulegur aðgangur þeirra að kerfinu var notaður til að færa inn breytta kílómetrastöðu bílanna bílasölur og umboð sem átt hafa í viðskiptum eða haft milligöngu um sölu bíla fyrirtækisins hafa í gær og í dag reynt að losa sig við bílana og afhenda þá aftur forsvarsmönnum

bílasali sem Kveikur ræddi við í dag sagðist þegar í gær hafa byrjað að aka bílum frá fyrirtækinu af bílaplani sölunnar og að skrifstofu

b l er eitt þeirra fyrirtækja sem átt hafa í viðskiptum við og íhugar nú stöðu sína það verður að segjast eins og er að þetta eru gífurleg vonbrigði þetta er

er áfall ekki bara fyrir okkur heldur líka fyrir greinina er mjög alvarlegt og snýr ekki bara að þeim sem hefur keypt bílinn heldur líka að okkur ef við tökum sem dæmi að bíll hefur verið ekinn raunverulega hundrað og tuttugu þúsund og skrúfaður niður í ég veit ekki níutíu og fimm eða eitthvað og seldur og viðkomandi kaupandi kemur beint til okkar út af einhverju sem flokkast undir ábyrgð þá er búið að plata okkur b l hefur þegar sent lögmönnum

erindi vegna við erum með svokallaðan gæðastjóra hérna sem er búinn að vera að vinna bara hefur ekki gert neitt annað en

þessu máli og við erum búin að senda nú þegar lista með um tvö hundruð bílum á lögmannsstofu Draupni sem hefur tekið að sér þetta mál fyrir hönd

meira vitum við ekki

miðað við þetta tímabil sem var gefið upp tvö þúsund og þrettán til fimmtán rétt hvað ef ég segi þér að þetta sé tímabilið tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og sextán að minnsta kosti Suðurlandsvegi hefur verið lokað milli Víkur í Mýrdal og Kirkjubæjarklausturs vegna áreksturs tveggja bifreiða við Hjörleifshöfða þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi sé við að vegurinn verði lokaður til klukkan níu í kvöld

bankastjóri Íslandsbanka býst við útlánavexti í ár en þó minni en í fyrra hún segist skilja vel umræðu um laun bankastjóra Arion banki var skráður á markað í fyrra og nú eru hluthafarnir sex þúsund forstjóri bankans er mjög ánægður með það hins vegar er rekstrarniðurstaðan

grunnreksturinn hafi farið batnandi en á verðbréfamarkaði hafi ekki gengið eins vel og á þá Höskuldur

til dæmis við flugreksturinn þar á meðal Primera

ríkið á Íslandsbanka og Landsbanka og segir forsætisráðherra að arðgreiðslur úr bönkunum séu enn mikilvægar ríkissjóði og séu enn háar en þær nema samtals fimmtán milljörðum en auðvitað sjáum við það alveg eins hér á landi og annars staðar að rekstur

fjármálafyrirtækja er líka að ganga í gegnum ákveðnar þrengingar árið kom vel út það var yfir tíu milljarða króna hagnaður en það sem mér finnst svona standa upp úr frá árinu varðandi uppgjörið er sterkur útlánavöxtur og það svona sýnir að alla vega fyrri hluta ársins það var svona kraftur enn þá í íslensku efnahagslífi dregið hafi

það er reyndar spáð töluverðum fjárfestingum þannig að við búumst alveg við að það verði að það verði áfram útlánavöxtur en kannski ekki eins mikill

þó verði erfitt að ná viðunandi arðsemi án þess að hækka útlánavexti þegar ríkisvaldið viðhaldi ofursköttum á bankakerfið og hann þá sérstaklega við bankaskattinn þessi bankaskattur sem er í sjálfu sér álögur á innistæður og aðra fjármögnun bankanna þetta er hærri upphæð í fjármálakerfinu heldur en til dæmis veiðigjöldin sem mikið er verið að fjalla um laun bankastjóranna hafa verið gagnrýnd laun Höskuldar í fyrra ásamt árangurstengdum greiðslum fyrri ára voru sex komma tvær milljónir króna

á mánuði laun og hlunnindi Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra Landsbankans voru fjögur komma sex milljónir á mánuði og laun og árangurstengdar greiðslur Birnu voru fimm komma þrjár milljónir á mánuði stjórnir bankanna ákvarða launin en reyndar bað Birna um fjórtán prósent launalækkun nú í nóvember auðvitað er þessi umræða og ég skil en ég skil hana mjög vel og ég skil alveg að að almenningur telur þetta mjög háar tölur en stjórnarformaður og stjórn náttúrulega svara fyrir þetta út

þeir sem semja Höskuldur segist skilja að fólki finnist launin há enda séu þau það hann segir að stjórn bankans hafi horft til launa forstjóra stórra hlutafélaga hér

séu í Kauphöllinni en Arion banki sé eitt af stærstu félögum þar en hann er líka

skráður á markað í Svíþjóð hvað þýðir þetta uppgjör

blikur á lofti í rekstri banka segi það ekki en svo eru það arðgreiðslurnar til eigenda viljum við að bankarnir séu með þeir eru með rúmlega tuttugu viljum við að bankarnir séu með þeir eru með rúmlega tuttugu

segir að stjórnendur í íslensku efnahagslífi verði að sýna ábyrgð þegar kemur að launum þeirra hæst settu þetta sagði hún í ræðu á viðskiptaþingi í dag en þetta var fyndið núna í haust af því að Skúla vantaði átta milljarða til þess að bjarga flugfélaginu ég hugsaði að það

bara eitthvað sem Kristján Loftsson gæti tekið úr öðrum rassvasanum

í Neskaupstað eru stundum bara átta milljarðar í umslagi í hádegishléinu á kaffistofunni það var slegið á létta strengi við upphaf viðskiptaþings í dag en þar voru samankomnir áhrifamenn bæði í íslensku viðskiptalífi og stjórnmálum á þinginu í dag var mikil áhersla lögð á viðskiptasiðferði samfélagsábyrgð og sjálfbærni meginþema þingsins í ár er leiðtogahæfni sem snýr að mannauðsmálum það er ljóst

í allri þeirri umræðu sem á sér stað í samfélaginu í dag að þetta eru engin mjúk mál þetta eru hörðu málin og við viljum sýna það í verki hér á þessu þingi að leiðtogar í þjóðfélaginu og viðskiptum hér á Íslandi eru að huga að þessu miklum mæli þannig að mannauðsmálin eru sett á oddinn hér í dag klárlega og í raun erum við að horfa upp á það í þjóðfélaginu og heiminum öllum að fólk er undir miklu álagi og það er erfitt að fyrirtæki sem ná árangri ef

eru ekki í toppstandi í ávarpi sínu fjallaði forsætisráðherra meðal annars um málefni innflytjenda loftslagsmál og launamál æðstu stjórnenda þar

á meðal bankastjóra Landsbankans og setti þau í samhengi við kjaramálin það liggur algjörlega fyrir að við getum ekki lagt það eingöngu á lægst launuðu hópana í þessu samfélagi að bera einir ábyrgð á stöðugleikanum þannig að það er morgunljóst fyrir mér að ef einhvern tímann hefur verið þörf fyrir að stjórnendur sýni ábyrgð þegar kemur að launum efsta lagsins þá er það núna á meðal fyrirlesara á þinginu í dag

fyrrverandi forstjóri bresk hollenska

sem framleiðir meðal annars vörur undir merkjum samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja var honum hugleikin í erindinu

var honum hugleikin í erindinu

bankastjóra Landsbankans eru þrjú komma átta milljónir á mánuði en ekki fjögur komma sex milljónir eins og við sögðum í frétt

í Kastljósi kvöldsins verður rætt við Ásmund Einar Daðason félags og barnamálaráðherra um kjaraviðræður og launahækkanir bankastjóra ríkisbankanna forsætisráðherra Bretlands varð síðdegis fyrir enn einu áfallinu í deilunni um Brexit þegar þingmenn í neðri málstofu breska þingsins höfnuðu stuðningi við áframhaldandi viðræður við e s b um útgöngu Breta þrjú hundruð og þrír þingmenn greiddu atkvæði gegn tillögunni tvö hundruð fimmtíu og átta voru henni samþykkir niðurstaðan breytir engu um stöðu

mála en þykir hins vegar sýna fram á erfiðleika við að koma Brexit samningnum í gegnum þingið framtíð heillar kynslóðar barna í Jemen er í mikilli óvissu vegna vannæringar að sögn

Sameinuðu þjóðanna en á meðan hluti þjóðarinnar sveltur heilu hungri liggur matur undir skemmdum í hafnarborginni litli er fimm mánaða hann er eitt tveggja milljóna barna í Jemen sem eru alvarlega vannærð móðir hans er sömuleiðis vannærð svo hún getur ekki gefið honum brjóst

Sameinuðu þjóðanna er á meðal hjálparsamtaka sem reynt hafa að koma mat til allra þeirra milljóna sem sannarlega þurfa

kemst þó ekki í réttar hendur í gegnum hafnarborgina Hodeida þar er enn barist þótt samið hafi verið um vopnahlé í desember í fyrra korn sem ætti að nægja til að metta um þrjá komma sjö milljónir í heilan mánuð liggur undir skemmdum í vöruskemmum í borginni sendinefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna fór til

í gær til að reyna að höggva á hnútinn milli stríðandi fylkinga til að hægt sé að koma þó þessum birgðum til þeirra sem eru á vonarvöl

og sjö hundruð þúsund í einn mánuð er þó einungis eitt skref í átt að því að bjarga þeim tíu milljónum Jemena sem sjá fram á hungurdauða verði ekkert að gert varaforseti Bandaríkjanna gagnrýndi í dag tilraunir stjórnvalda í Bretlandi Þýskalandi og Frakklandi til að komast fram hjá viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna gagnvart

Íran pence er staddur á ráðstefnu um málefni Mið Austurlanda sem nú er haldin í Póllandi Bandaríkjastjórn sagði sig í fyrra frá við Íran en Evrópuríkin þrjú ásamt Rússlandi og Kína standa enn að honum

eiga langt í land með að anna eftirspurn á

dagurinn til að gefa blóm þessir dagar eru okkar loðnuvertíð segir garðyrkjubóndi

þetta er hin fullkomna rós að mati garðyrkjufræðingsins

hvað ertu búin að stinga þig á mörgum þyrnum í gegnum tíðina það er nú örugglega mikið þess vegna erum við að reyna að verja

viðkvæm og aðrir af hverju eru rósir svona vinsælar ég eiginlega skil það ekki mér finnst gerberur alltaf miklu fallegri þetta er okkar loðnuvertíð það er bara þannig

gangið þið nærri ræktuninni að vissu leyti en við plönum okkur

eins og núna þegar þessi törn er búin þá er bara plantað út og fyllt í húsin fyrir mæðradaginn nýta þessa daga sem ástæða er til þess að virkja ástina og hlúa að hvort öðru koma heim með blómvönd elda góðan mat það þarf ekki alltaf að vera eitthvað rosalega mikið við erum á því að blóm gleðja það er bara þannig sérstaklega í þessu skammdegi

lykt og lit inn í lífið

hefur valdið nokkrum usla í danskri verslunarmiðstöð styttan hefur ýmist verið til sýnis eða höfð í geymslu til að bregðast við ólíkri gagnrýni fólks í verslunarmiðstöðinni í Rødovre í Danmörku má sjá

eftirmyndir fjölda þekkts fólks þar á meðal messi

hefur reyndar ekki fengið að vera hluti af sýningunni óslitið þegar hún var upphaflega sett upp fyrir um mánuði síðan var nýbúið að

frumsýna heimildarmyndina

kvikmyndahátíðinni hafi misnotað þá kynferðislega þegar þeir voru börn eftir að ósáttir viðskiptavinir verslunarmiðstöðvarinnar höfðu kvörtuðu var ákveðið að setja þeirri ákvörðun var svo líka mótmælt harðlega á Facebook síðu verslunarmiðstöðvarinnar

starfsmenn töldu sér skylt að bregðast jafnframt við ábendingum frá þeim sem voru ósáttir við að brugðist hefði verið við ábendingum frá þeim sem

væri þarna til sýnis jackson fór svo aftur upp og það varð svo enn ein ákvörðunin sem ekki allir gátu sætt sig við í góðra vina hópi í verslunarmiðstöðinni í Rødovre í það fjöldi fólks kom saman á ellefu stöðum víðsvegar um landið í dag og steig dans gegn kynbundnu ofbeldi landsnefnd Women á Íslandi stóð fyrir samkomunum og er markmiðið að sýna samstöðu og senda þau skilaboð að nú sé komið nóg Eva María Jónsdóttir verndari

kynnti á svið konu sem hún

sagði eina af þeim fjölmörgu sem hafi þurft að þola kvenfyrirlitningu og hatursorðræðu í starfi sínu það var Lilja Dögg Alfreðsdóttir menntamálaráðherra sem setti viðburðinn og hún sagðist staðráðin í því að nýta það sem hún varð fyrir til þess að berjast gegn ofbeldi þótt málefnið sé vissulega alvarlegt fólst samstaðan í því að gleðjast og dansa þá að veðri gengið hefur á með éljum um landið vestanvert í dag og snjóaði til að mynda nokkuð duglega á höfuðborgarsvæðinu í morgun vindur er þó víðast hvar hægur og veðrið því ágætt til útivistar útlit er fyrir að veður morgundagsins verði af svipuðum meiði

veðurfræðingur fer betur yfir þær horfur að loknum íþróttafréttum Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttir kvöldsins ÍR og Stjarnan mættust í fyrri undanúrslitaleik bikarkeppni karla í körfubolta í dag það var hart barist í Laugardalshöllinni k r og Njarðvík eigast við í síðari undanúrslitaleiknum klukkan korter yfir átta k r ingar geta komist í úrslitaleikinn í fimmta sinn í röð með sigri og tottenham er í vænlegri stöðu eftir öruggan sigur á bílasalar hafa reynt að skila bílum til bílaleigunnar Procar í gær og í dag svik ná yfir mun lengra tímabil en forsvarsmenn fyrirtækisins hafa þegar viðurkennt Arion banki þarf hugsanlega að hækka útlánavexti vegna bankaskattsins segir forstjóri bankans sem vonaðist eftir meiri hagnaði hann skilur vel gagnrýni á há laun bankastjóra forstjóri

tekur undir það á meðan vannæring og hungur hrjá milljónir liggja matarbirgðir undir skemmdum í hafnarborginni

vonir standa til að hægt verði að koma matnum í réttar hendur eftir helgi yfir árið anna allt að áttatíu prósentum af eftirspurn hér á landi en eiga langt í land á stórum dögum eins og valentínusardegi ég er ekki jafn viðkvæm og aðrir fyrir þyrnum rósarinnar segir garðyrkjufræðingur þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og kastljósi næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld sjáumst þá veriði sæl